Karazagna raha magneno leha tsôfigny zao ai, leha haiko zao ai: <hesitation> fluite ai, <hesitation> saxophone ai, <hesitation> clarinet, de ankoatran'izaigny koa o, <hesitation> misy <hesitation> sodigny ee, <hesitation> trompetra, <hesitation> farara a, de <hesitation> misy koa o <hesitation> vôzôgno, de <hesitation> kalinjanaka.